Niya <hesitation> wsǝzja piya vǝzjarǝ mbwa yazjǝri ma ngiya paneya mǝlǝzǝna ma vǝzjanga sǝghǝ na pa ma pǝdlǝmǝ na a mbwi shirǝ wsa mǝli kashi ɓughǝ ngiya niya mǝli ma tsǝma zǝ na nǝya tsu ghǝla mbwa kukuli niya tsǝmǝ mbwi bwa kukuli pǝdlǝmi nǝ mbwa tsu wsǝzja nǝ mbwa tsu ghǝla mbwa kukulǝ assali nǝ mbwa tsu gǝgi ˈyarughumi nǝ mbwa tsu gǝgi ˈyarughumi nǝ mbwa wnǝ usakowa ghǝnji barka wsarǝnja mili waa wcheirǝ va ɗarhǝi rǝya ˈma cika nontǝ va ma mbwa wghi nǝta nǝ mbwa tsu haɗa gyara gǝwhi ghǝna hǝnkglǝ ei mbwa kukuli ei ˈyashghi ei nama nama nǝmbwa tsǝmǝ gyara nǝ mbwa gyaravǝ gyara to ma mbwa gyara ma mbwǝ mbǝ gyara zja na wayi mbanǝ ɗana to mbu ɓughǝ ko makǝni wai miy ko nǝ mbwa ɗana ndwa kula ba kǝla mayi ndwa kulǝ gutanǝ ba kǝla tayi ɓa kǝi ntǝvwa ndwǝ gutanǝ ba kǝla ntǝvwa nǝ ɦya miy to ma nǝnzja ndwa tlarǝ nǝnzja miy nǝnzja ndwa tlarǝ nǝnzja miy nǝnzja ndwa tlarǝ nǝnzja miy ˈma. Ninzja mbǝ ghi nǝmbwa mǝlǝ ninzja kenan fa ma mbwa wgi ninzja ˈma na to se nǝ mbwa tli maɦya wgi miya ɦyi mbwa kǝlǝ wsa zǝmǝ sǝghi nǝ ko wundangaa zǝmi ma mbwa zǝmǝ whǝ wsa zǝmǝ na nǝ mbwa wha ma mbwa wgi wha na to ko wundanga sǝ nkwala nji nǝ ɗasi ei wa wsi shǝ ne mbwa fi nǝ mbwa kǝlǝ tsu mbǝ ghi nǝ mbwa naha ghǝntǝni ei wsashiˈmau to wa mbwa mbala wgi nǝ pǝdlǝmi ma hǝ tǝgharǝ ˈma na tǝghara gharǝ tsuwi ma mbwa rǝ wuro wa mbwi mbanǝ ˈma tsǝmǝ vi nǝ mbwa ˈma ghara nǝ mbwa ghara nǝ mbwa ghara mmh dǝrǝ nǝta haa to wa mbwa wgi ma hǝtǝgharǝ ˈma na nǝ mbwa tsu di pwa gyara ghǝza ghǝni doshi ˈyshgha doshi e nwgargi ya ɦa nǝnya tlǝ dzǝgha gyara ei nǝ malƙǝra tsuya ˈma na e ngwargiya ko guda makǝn ko fwari ko gumǝ ɦa ma malkǝra ˈmana nǝza di e kǝi ntǝva zi ˈma ko guda fwarǝ ko nchufi nǝ mbwa sǝ nkwali ma mbwa shi nkwalǝ ghǝza na to nǝ mbwa tsu di pwa ghyara ma nǝta na pwe mbwa gyara tǝgharǝ ri pwangǝ ne mbwa tsu di ko rama ɓa nǝ mbwa gyara gyara zjau Yawanchi pwe mbwa tsu gyara ri wa mbwa shǝri ko wundwangyǝ wa shirǝ pwe mbwa tsu gyara ri nǝ nya tsu nzondzǝ ghǝza nǝnya gha neinyi gyara dawi ikanotsusai manya ngiri nǝnya ka sawun sǝghǝ neinyi ninta musamman nei nei nei ki wsǝzja ghǝnyi nei zǝma fǝ wsa ghǝnyi daga ko ei karfe wtli ɦaa har nǝ pwaya wtui ghǝnji dinga fǝ sawuna ghǝnyi to ma mbwa lǝrǝ vǝ wsa sa ma mbwa lǝrǝ vǝ ei wsa sa na ghaninighi na ngyalalaghi ei namanama zi gaba ɗaya naashǝ naghǝi lɗǝra mbwǝ mbwu nǝ mbwa tsǝma ka gula mbwi ka gula mbwu ma ko mbwi kanǝ ghǝtǝnu maa ma ɦya farǝ sawuna zja na wur ahh wa pati shi bara wa mbwi tsuwi nǝ mbwa se tsimvǝ nǝ mbwa mǝli to ma mbwa gharǝ na zji gha sari niya wtsuvǝ wtsui ei ghǝnya malƙǝra na nǝnya wtsuvǝ wtsui nǝnya tsu ndzodzi ma ei kai ntuvwa ˈmana ko wundangyi ei ˈzalǝ ghǝni malghi ɦa nǝhya saari nǝɦya wtsu wtsu ˈma ko wundanyi ɓuɓughǝ ɓuɓughǝ ma i kai ntuvwa wgi na to sai nǝ mbwa gha ka ghǝza. Ko wundwanyi ndwa mbwǝ anguwa nǝ ɦya saarǝ nǝɦya tswu tswa ɦyi ei wa ndwi shi narǝya wna ghǝnji rǝya wni tlǝna ghǝnji na to ninja se ˈma nǝnja se dzǝmbi nǝ mbwa vǝlǝ nangai njamdiya ghǝnji ˈma nǝnja dzǝmbǝ wtsi mana manja wgi na to ei wa ndwi shi nara niyarǝ vǝlǝ wsa zji ˈmana wanji mbanǝ wni na maghǝmji na wanja ghi nǝnja vǝlǝ wsa zji to niya saari nǝnja vǝlǝ don vǝzjiya nǝta vǝzjarǝ mbwa yazjǝri nǝnta ei wa wsu shi narinja ghi nǝnja vǝla zjina to nǝja ka zji niya saari niya saarǝ dluwi ma mbwa wgina to nǝ mbwa zǝma wtsi ghǝza ko wundanya wtsu wtsanji ma mbwa tsu nghi ˈme ma nǝɦya tsu ngǝ ˈme ɦi dosha gha kǝllǝ malghǝ kenan ma ndwara kǝllǝ malghlǝ ˈma mi wanja ngi ninja di mǝwchi to ei ghǝnja di mǝ wchiwi nǝ ghǝnja dlǝra mi wanja di mǝwchi kuma nǝnja di mǝwchi nintana wa gargajiya dlǝra ehh suzja ɓa kǝla gargajiyau to ma bwa wgi na to wa mbwa wgi assali vǝzjarǝ mbwa yazjirǝ kennan tsǝma suzjzi nina wana shi ne mbwa mǝli nǝ mbwa wgi ko da yake ma zje mbwa dwu maa ma hundǝ pǝdlǝmǝ wtsupǝ na zje pwaya wgi kwivǝ na wa mba waji kowundangy wa shi nkwalanji ma zji ghǝza ˈma na Niya dzǝmbǝ chǝghi ei ghǝnya malƙǝra na nǝnya dzǝmbi chǝghi ninya mbaghǝvǝ ˈma tsu dzǝbǝ chǝghi ma nya tsuna nǝnya gluyamwa nyi nǝnya ɦaani ma ei kai ntuvwa ˈma na nǝɦyan tsu gǝ yamwi nǝ ɦya ˈma gǝla don vǝzji ɓughi nǝ mbwa mǝli <hesitation> ma bnwa mǝllǝ tsǝma zi wa mbwi ˈma sǝghǝ mǝlǝ tǝmbwul tǝmbwuli na gwi mbwǝ kenan tsǝma zǝ nizja wa mbwa wgi wa mbwa tsu nǝ mbwa tsu gǝri yamwi nǝ mbwqa tsu ɦaani nǝ mbwa njiɦǝ ɡiɦwi ma karfe wtlie ga pǝdlǝmi ei karfe gumi wa mǝllǝvǝ na to nǝ mbwa ˈma tli nǝmbwa ma tsa swi ˈma ma nǝtana klaghwanwtu ne mbwa ta ma mbwa kya klaghwauntǝ na ne mbwa fǝ wgha ˈyaghuǝ nǝ mbwa kǝlawa nǝ mbwa di yamwi ei mbadli nǝ mbwa nǝ mbwa kǝlawa ghwa sa zi nǝ mbwa zǝma sǝ nkwalǝ ghǝza ma nǝntana e kai ntuvwa zalla nǝ mbwa di nǝmbwa zdim mbǝ ghumi ko nǝ mbwa dzǝghja rǝ whunda rǝ miya yamwi ei wa pwei shi na dza tswaghu re ndǝri rǝ whunda rǝ miya yamu na nǝ mbwa dzǝgha ei wtsagha bara ndǝru na nǝ mbwa dzim ba mbǝ pǝgli dzimbǝ ghumi nǝ mbwa tsu di pwa glinanaghi nǝ mbwa ndzodzi yawwa to lokaciyara nǝ mbwa gyara gyara ghǝza nǝ mbwa fa wsǝzja ga fa ˈgari mpashu miya ƙǝƙǝrakǝ ne mbwa miy rara Miya kwukwulǝ ma wsashu, domin kawa hany ghari? Ndwashi na hanya ndwu ma nǝ mbwa zǝma mpwurǝ kli ghǝza klaghwaunta zja nǝmba divǝ ko ei siɓi ko ei nama nama ei tǝhwulɓi ei mǝkǝni dik na rǝ mbwa kumani mbi nǝmbwa tla nǝ mbwa ta zi yawwa ɦaa nǝ mbwa purǝ nǝ ɗassi dzuhǝ mbwa nyi nǝ yamwa zja ghǝza nǝmbwa purǝ kli nǝmbwa nyi nǝ yami ma mbwa wgi na to nǝmbwa ndzodzi nǝ mbwa fǝ sawun ˈma gyǝhwi ama ma nǝnta na kullǝ ɓau gyǝhwǝ ɦaa mbǝ pǝla nǝmbwa si nǝ mbwa fi gyǝhwi dzuhwǝ mbwa gyara dzuhwǝ mbwa fa sawun gyigyihwi, dzuhwǝ mbwa gyara dzuhwǝ mbwa fa sawun gyigyihwi ei wa ndwi shi ne mbanǝ vǝlǝ ɓusha mbwi ko e miya ra vaandza ko nama nama ko gǝsi ko duk wsa rǝ wda banǝ mǝlǝ dai nǝ gha ntarǝ nǝ mbwa ɓushi lokaciyara wani mbani ntari yakira wani mbani ɗana ani ɦaɦa ani ɦaɦa wsara mǝllǝvi kowundwanyi wa shiri gǝssi narǝ gha tla nǝ mba ɓushi pa nǝgha ɗana ahm maya ka sǝghǝ razjana waya nan kwachilangyi waa kǝlǝwhu ngyaloba e, wa mbwa shiri na gǝsi narǝ gha tla se de nǝ mbwa ɓusha gha ma rǝ gha ngyi nǝ rǝ kwachilangya kǝlǝ ngyaloba ri ahh waya nani nǝ funa ntǝghǝ klǝkli e Tama rǝgha nanǝ nǝ mfuna ntǝghǝ klǝkli ri to iri wsaɦǝri nǝ mbwa mǝli nǝmbwa ɓushi ma mbwa wgi na wa nashi ne mbwa mǝlǝ ˈma, nǝ gha sǝghǝ kǝlǝ nǝ gha wnu nomba ngyi gha nembwa paza gha ma wsa rǝ mbwa tsafǝ rǝghǝnanyǝ na wani mǝli ma notǝna wa. bwi ɗana nǝgha sǝrintǝghe puwagha nǝgha fǝ rǝ shǝghai nǝgha ndzondzǝ ri ei kagulǝ nǝ mbwa ɗana to nǝ gha tsa kǝluwa pa nga ndwa ɗa iˈiwi nga njamdi gutani ma notǝ na wsashi nagha mbwu gha mbanǝ vǝla ndwu ma notǝna nǝmbwa ɗana nǝgha wtsi galama sawuni nǝ gha zǝma wtsiɦaa pa ndwa ɗa iˈiwi ma notǝ ndwi ˈmana nǝ mbwa ɗana nǝgha tsumbǝ luma tsumbǝ luma nǝgha tsu sirintǝghǝ kyeƙiɓa nǝ gha sirintǝghǝ puwa nǝ gha mbaghǝvǝ sǝghi nǝ gha dlǝra kyeƙiɓa ghǝtǝna puwangyi te rǝ pwangyi to wana nani ma mbwa wgi naɦǝrǝ na nǝ mbwa sǝgha ghǝza nǝ ɗassi nǝ ɗassi nǝ ɗassi to ma mbwa shi ghi na wa mbwa wgi ninta ghǝza nizja sǝ nkwalanji ninta sǝ nkwalanji kom wundanya si nkwalanji tǝ ndangǝ lǝwǝ wa <noise> mbwa gyi tsǝm zǝ ghǝtǝn ka bukǝ zǝ ma shǝ dla na ma ghǝtǝri wa tǝri tsu wa vǝla tsu na nǝ vǝla nda nyi ma mbwa gyi na dla na zǝ za Dlavǝ ghǝza mǝ mbwa mǝl ngga hyi bukǝ zaw ka ɗa vǝ mba ndǝr pa na ya nyiw ama ma vǝzhǝ ntǝnǝ kobo nja shǝw wana shǝrǝ hyali nga gina mǝ gina mbaw nǝ mbwa tsu mǝl aduwa wǝri wa mbwa gyi nǝ hǝnlyi mǝl aduwa to wa mbwa gyi ko wa ndangǝ tsu mǝl sa mǝlanja ta maluri ma wa mbwa ku ma nǝ mbwa ta ma gyikam pa nǝ ya za nuyǝ malurin nyima mbwa ˈyinga taw gha nǝ za ghǝ nǝ za ghǝ ka vǝ swa nǝ mbwa gyinyira za nǝ mbwa ɗa na taraghǝ tǝ mbwa ˈyaa nǝ da na woow pa zǝ gha gya.